රත්තරං පාටත් එක්ක බැඳුණු හොඳම මතකය තමයි <hesitation> රත්තරන් පාට <hesitation> ආභරණ කියන එක. මොකද <hesitation> අපේ රටේ බොහෝ දෙනා <hesitation> විශේෂයෙන්ම කාන්තාවෝ <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> රත්තරන් පාට කරාබු දෙකක් පළඳිනවා. එහෙමත්ම කෙනෙක් තමයි <hesitation> ඒ අකමැති කෙනෙක් නම් <hesitation> පලඳින්නේ නැත්තේ. නැත්නම් <hesitation> පුංචි දරුවෙක්ගේ ඉදන් වැඩිහිටියෙක් වෙනකන් කාන්තාවක් නම් අනිවාර්යෙන්ම රත්තරන් පාට කරාබු දෙකක් දාලා තමයි ඉන්නෙ. විශේෂයෙන්ම චූටි ගෑනු දරුවෙක් ඉපදුනාට පස්සේ <hesitation> මාස කීපයක් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ කන්දෙක විදලා <hesitation> පුංචි රත්තරන් පාට කරාබු දෙකක් දානව. මටත් මතකයි <hesitation> ඒ චූටි කාලෙ දාපු රත්තරන් පාට කරාබු දෙක තමයි මම <hesitation> වැඩිවිය පැමිණෙනකම්ම <hesitation> දාගෙන හිටපු කරාබු දෙක. ඒ වැඩිවිය පැමිණෙන කොට ගෑණු ළමයෙක්ට <hesitation> බොහෝ තෑගි <hesitation> හම්බ වෙනවා. එතකොට බොහෝදෙනා තෑගි දෙන්නෙත් මේ රත්තරන් පාට කරාබු තමයි <hesitation> ඒ වගේම රත්තරන් <hesitation> මාල <hesitation> එහෙම නැත්නම් රත්තරන් මුද්දක් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> අතේ <hesitation> පළඳින රත්තරන් වලින් හදපු <hesitation> වළල්ලක් <hesitation> ඒ වගේ දේවල් තමයි <hesitation> ගෑණු ළමයෙක්ට විශේෂයෙන්ම වැඩිවිය පැමිණෙන කොට තෑගි විදියට ලැබෙන්නෙත්. ඒක නිසා මේ රත්තරන් ආභරණ කියන ඒවා අපේ රටේ සංස්කෘතිය එක්කම බොහෝ විට බැඳිලා තියෙනවා. හැම කාන්තාවක්ම වගේ <hesitation> මුදල් ඉතුරු කරන්නත් රත්තරන් බඩු අරගෙන තියාගන්නවා.